Mber bi a abɛsen kɔ n' egyinambowa asɛmpɛfo bi kohuu kɔnmuadze bi a nna tum wɔ m' dɛ ɔda famu. Ɔhwɛɛ kɔnmuadze yi dzinn na oyii kɔnmuadze no. Odur fie na ɔhyɛɛ kɔnmuadze yi ohuu dɛ ɔhyɛɛ no nna obiara nnhu n' ne yer wura dan mu n' nna onnhu n' oyii fii ne kɔn mu na ne yer huu dɛ no kun wɔ dan ne mu. Ɔhyɛɛ kyerɛɛ ne yer ne yer ennhun oyii na ne yer hun. Ne dɛm ntsi ɔhyɛɛ ase dɛ ɔrobɔ krɔno orowia adze. Ɔhyɛ kɔnmuadze yi na oekuwura nkorɔfo dan ne m' oenyi hɔn ne nam adze biara ɔpɛ biara na ɔdze aba fie. Kurow yi hwehwɛɛ krɔnfo a ɔwɔ m' hwehwɛe hwehwɛe hwehwɛe a woennhu. <noise> Iyi na da kor ɔyɛɛ dɛ ɔbɔkɔ akowia sebɔ saana sebɔ so nam hɔ n' ɔay - oedzi edur a ɔamen ato ne yamu ntsi eyew dɛn koraa ɔtse hɔ n' ohu wo. Ewiaber kor ehyinambowa hyɛɛ kɔnmuadze yi nantseew berɛɛw <noise> kɔr sebɔ ne fie. <noise> Odur hɔ na sebɔ hun no naaso sebɔ yii n'enyi ɔnkɔkɔ a egyinambowa ewura ne dee m', n'akrantse a ɔahow a ɔda ne mukyia do n' <hesitation> enyinanbowa yii no bɔkɔɔ dɛ ɔde rebɛsen hɔ a na sebɔ suo ne mu poa. Oyii kɔnmuadze n' fii egyinambowa ne kɔn mu na ɔdze no kɔ kɔɔmaa kurom' hɔ hen ma wɔbogua ma egyinambowa n'enyim guu ase. Enyito ntsi ɔnye ne yer <noise> tui fii kurom hɔ.